נעם, אלפַן ימקּן יכון ענדו תְאְתִיר סַלְבּי, חֻצוסאן אִלא כיהרֶץ עלא אלעונף, אלכַּרַאה, אוא כיסיֵא לאלְקִיֵם אלתֻקפיה, חתה אלאעמל אללי כתרוּג' לִאלסַטחיה אוא אִלשֻהרה אלפַארגה, כיתאתר עלא אלשבאב בשִכּל סַלְבּי. אלפַן סִלַח, חסו תִסתעמל בַּאלמס'וליה.